إني نحب الحاجات البسيطة، جامعة صغيرة <hesitation> جامعة صغيرة مع اللي نحبهم كعكة صغيرة زينة، شوية هدايا وضحك، موسيقى باش الجو يكون مفرح ونعيشو هكي يوم يكون هادي هكي مع بعضنا فأي شيء.